ہندوستٲنی ثقافتچ اہم خصوصیات چِھ مہذب مواصلات، عقائد ، اقدار، آداب تہٕ رسومات۔ ہِنٛدُستان چُھ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز پنٛنہِ 'تنوعس منٛز اتحاد' خٲطرٕ مشہوٗر۔ امیُک مطلب چُھ زِ ہندوستان چُھ اکھ متنوع قوم یتہٕ واریاہ مذہبی لوک چِھ پرامن طورس پیٹھ یکوٹہٕ روزان یمن پنٕنۍ مختلف ثقافتہٕ چِھ۔